Okei tra <hesitation> ni tratri tar- tra sait tra katun te gomera <hesitation> het amam mamina bakuina mamna ken ka tru maska. ekto wna noni e mas tratra nama tra mamana han bte tarna te singo ra rebna hi tanen tra mamna ken ka tra hitaguhu hena ke hala mne me katun te mamina mamna ken ka tru tatapa te gomera gam- man. te mami nenin aha ba rebna te rangi nerua ha. nona katun rke mas tratra tsilotsilo puts sinmi puta ba rebne ro ngile engil hatuna traha e onie ema skto hanige mna rebna traha ale na tapa memula ats tatapi yasa a katun te kani puta nonte kto hanige lalu baltna tapa nmi yasa so a pota te rangine lala katunputa aha balte <hesitation> lu hamanse me no maska yen baltna tratra hamansa num. aha te rangine ren?E rangina manka e nehna? Aluka halin men taha? Bora temne yantueina katun rke kasbe mia tatsi katra tatsi niomi tsi tats ha okei ena ranga hamansa n tamulu bte tsinna,"aluka taguhu semuku akue ngilin kote nigats kawurke,"tsa balte ha pot- tu patuema Kue lame nagats karke pop kuna rke hapopo tanmats sohsa ba katun rke tsia luka tsinma kona tsile galua kawutin tanganin mats makumni tskitski tamulu bakute na hatapa begualua ha balte kotemua mats ka balte luemats moni. Balte lue muats moni ka hatakui puts mialue muts ki <hesitation> i hana ats butul katun tamulu. A <hesitation> e gam ma lua <hesitation> bakuna tra mamana ken ka tra niati alu kamne na tapa tun nahas tina balte <hesitation> emne tra puts num habre puts tspne wonimi mamur traha rebna te kari han e ngilin tuinera luka halama balteme hala sremen u niat traha mne yati blari alute kamli yasa tin nonia aluka hakobi ema toam balte me hati remen i pita mne yati bleraha. Alute kamli tru tatapi yasa. nonialu te yatienma mamana ken ka te yati silemalu tra mamana makum <hesitation> kotena rats ke nehne eniga balne eniga balna lama me ha blungna rebna te kari puta balte kto beremen aha te tsinemalua kue ngilen lutina. kue ngile nagats katun tina ats katun tin ats butulun katun tina age hatakei enaga ats toats ke kto wna rke bagate te kto gu balte halen ma mats masla bte lale naluermu pannu niati Me hablungana kobi mi puta mne kaki yasa balte hala tune mulu maska balte tsinenma eret tunenmats leta he kotemlats ka emua. Lami puta ha kobi ema tomulu balte me kanum balte ranga num tra a rebna tekari han trahe kari bte hatalingan toari lutani u tatapa tini yasa. mana lute kanmi yasa. A rebne hatalngen toari puta bte ngilin yatiri aha mete lahapopo mulalu hamansa. E ngiln yatin tuineri mete la hapopo mualu. Ale lame lanum elanum elanum bora hatkopis hamansa te lala womlalu balte lame balte hate puts hamanse num a popona katun. i puta bte tsinenma kulala ke kto wna rke kuna sbe ake kto wna rke aka niga. a kue ngil hamanse niga sohsa tamlimu halam e bagateme hagum naga. Akue katsin hatakei begua limu ats ka tsi niga tena kto putse manalu emu makum rke balte lupts enma ats toia balte hapan susul hamanse ma ats butul katun tamulu balte kamenma ats ka ka hatakei lu balte rehema mats masla tamulu tena yati rumanen btena lar tru <hesitation> pannu hatati. lumne na singo singo lol mni tar akue hatakei begua luats ke kto wna rke balte hatakui hamanse men <hesitation> kate gomerats makum te sebe na lua moni tsale economy balte nala hamansa num bte lanum